Ene a paia ti vavatuts, to vavatuts nu o kua em en ar vavatuts. Vaatuts nu arior po asas, <hesitation> kino, gaon, gaon a ma kainkain ar, gaon o tsinevi o a inu, vavina takirima <hesitation> tarasa o na ono. mana kain ar nene vavatuts nu o kua ar vavatuts. pa nene vavatuts nu arior, ko kua pe tata nor pa nata. Pa ma ar nene vavatuts nu rior, pova ne vavatuts nu po vore vava nu. ko vore vavanu, to sese na o kua pa nata. pova ma ar vava nu, nor pe natata e nor, povo vore peara nor tata nor. Ka po vore peara rova. Ma nata vakav nor tata nor. Ma ubam ar nene vavatuts nu o kua pa tsiako o tsinivi, tsinivi tsa ti sua, ene en tes pa ara, ka ras ene pa iana, ka de ene ma en inu, ka nasnas ene ka anene, oyia rova kora.